Unë nuk menoj që osht e mundun me jetu ni jetë morale pa fe për shkak se na si njerz jemi t’krijum për me ju tut diçkafit. Na duhemi me dit’ diçka ma t’madhe që na gjykon n’fund n’aspektin moral, që na me jetu atëher’ moralisht edhe <hesitation> me tut. Kshtuqe jo, nuk munet m’u jetu moralisht pa fe.